دائما ما أفضل الجلوس على أرض هذا أفضل شيء أحبه، لكن لكل مقام مقهى لي وجد أماكن لا ي- يمكن أن نجلس إلا على أريكة، وأماكن أخرى لا نجلس <laughs> إلا على القدشية.